Kodi ta tati ndeeku ja kodi daava'ati jandiuukuti diuukuti ta ta vara lu'uliu ta dite dite nuun io ta dite nuun io yuko yuaá da'atna'ati te dava'ati nu'un koo da'ati nuun koo menti nuun nuun nuu dava'ati ja koja ko la'andiiviti te koo da'ati te yuaa ioti ko na'axi odiaá ti kiti ja daava'o dava'a nuu koóti.